Iyaa ooh omunhu axwaxwameka onghalamwenyo yange nokweetamo omalunduluko mahapu, ohanditi omeme wange nakudalange, shaashi aame onda putuka ndili omulikaleli oha nditi nee shaashi ondakala ashike nanakudala nenge tutye meme wange, iyaa nokwa pange nee omayele mahaapu. Okwa longange oulumenhu ndikale omulumenhu ngaashi ndili monena ngaha nokwa longange ngheene ndina okulonga noudiinini shaashi yee mwene okwali omunangeshefa iyaa efimbo olo inaxulako. Iyaa ondiilongamo shihapu nghendina okwoongela yoo natango ovanhu, nghee ndina oku kala novanhu nanghene yoo natango ndina oku longa noudiinini mukeshe osho tuu handi longo. Meme okwa longange yoo kutya omulumenhu ihapitilwa ketango monduda, ouna nee handi penduka ngaashi ndatumbula metetekelo kutya ondi hole okupenduka potundi oninanho handiilikana nolwanima potuni onihamano lwaapo onde lilongekidia oku twala ounona vange kofikola nosho tuu, aishe oyo oinima ndeilongwa kumeme shaashi olo efimbo kwali hetupendula noku tulonga nghene tuna okwiilongekidila onakwiiwa ile tututye ongahalamwenyo yokomesho. Pauxupi ohanditi ashike kutya, meme nakudalange oye aeta exwaxwameko tutye nenwefemo alishe olo ndili handi longifa monena okukalamwenyo kwange oko ndilimonena, enyamukulo meme oye eli omnhu aetifa ododo yonghalamwenyo dili mefiku lonena.